komiði sæl og verið velkomin í

förum í heimsókn á nýjan leikskóla á Höfn í Hornafirði segjum frá í amerískum fótbolta og kynnum okkur einstakt samband manns og krókódíls ég heiti Sævar og nú verða sagðar

mikið er rætt um stöðu íslenskunnar í heimi þar sem tæknin þróast hratt innan nokkurra ára ættum við að geta talað íslensku við tækin okkar til þess að það verði að veruleika þurfa allir að leggja hönd á plóg segir forstöðumaður Háskólans í Reykjavík ef þú vilt ekki þessa hveitibollu þá skal ég borða hana

var meðal þess sem var til sýnis á

Reykjavík í lok síðasta mánaðar mjög margir sérfræðingar frá helstu tæknirisum heims komu á hátíðina þar

var staða íslenskunnar í tæknivæddum heimi mikið rædd en hvenær megum við búast við því að geta talað við tækin okkar á íslensku ég sé engin ljón í vegi varðandi íslensku en við þurfum vissulega að bretta upp ermarnar og gera hlutina almennt séð ég trúi að þetta verði komið bara mjög útbreitt í notkun næstu svona þrjú fjögur árin kannski nýr leikskóli á Höfn í

Hornafirði hefur verið tekinn í notkun og hann breytir miklu fyrir bæði nemendur og kennara áður stóðu tveir minni leikskólar hlið við hlið og margir foreldrar voru óánægðir með það fyrirkomulag það voru tveir leikskólar bara beint á móti hvor öðrum með sitt hvorn garðinn sem var hægt að opna í miðjunni og stundum vorum við með sameiginlega útiveru það var

þau þekktu ekkert endilega hvert annað þegar þau byrjuðu í grunnskóla nýi leikskólinn Sjónarhóll á Hornafirði var tekinn í notkun í ágúst hann var smíðaður upp úr öðrum eldri leikskólanum húsið var stækkað og endurnýjað að innan nú eru hundrað og þrettán börn á sex deildum og árgangarnir nokkurn veginn sameinaðir það var gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að fá þessa nýju byggingu til þess að fá þessi tækifæri til að gera allt sem við viljum gera hafa tónlistina hafa íþróttirnar og hafa nægt svo finnst mér bara frábært að fá alla þessa starfsmenn saman því það er svo mikil reynsla og þekking í þessum

saman og ég held að foreldrar séu almennt mjög ánægðir með þessar breytingar og sérstaklega þetta nýja hús New England

n f l meistari í amerískum fótbolta á sunnudag eftir sigur gegn Los Angeles

er úrslitaleikurinn í n f l deildinni í amerískum fótbolta leikurinn er mjög vinsælt sjónvarpsefni í Bandaríkjunum undanfarin ár hafa rúmlega hundrað milljónir horft á hvern úrslitaleik margt annað en fótboltinn vekur athygli á hverju ári til dæmis skemmtiatriðin í hálfleik og maturinn sem borðaður er fyrir framan sjónvarpið í ár vakti það líka eru klappstýrur hjá Los Angeles

þeir hafa verið hluti af

félagsins allt tímabilið eftir að hafa komist inn í liðið í mars í fyrra lokatölur í ár urðu þrettán til þrjú fyrir New England þykir einn besti leikstjórnandi í sögu deildarinnar en hann hefur verið hjá síðan árið tvö þúsund þegar Bandaríkjamaðurinn Joie Henney varð sorgmæddur eftir að hafa misst ástvin fann hann huggun á heldur óvenjulegum stað í fanginu á krókódíl krókódíllinn

hefur það náðugt í heita pottinum

á heimili

fyrir um ári þegar hann tók

var þó ekki eins og hvert annað gæludýr og reyndist góður félagi á erfiðum tímum einn daginn skreið í fangið á honum og lá þar heillengi mörgum hefði örugglega brugðið við þetta en ekki

hafi huggað sig og langar nú að deila honum með öðrum mjög margir hafa beðið um að fá að knúsa

góðhjartaða næsta verkefni hjá þeim félögum er að fylgja ungum manni með einhverfu milli ríkja í flugvél þá er bara að vona að sessunautur þeirra í flugvélinni sé jafn hrifinn af krókódílum stærsta

í Japan hófst nú í byrjun vikunnar en þar má sjá um tvö hundruð listaverk úr snjó og ís talið er að um tvær milljónir gesta komi til að skoða verkin en þar eru styttur af mörgum þekktum fyrirbærum og persónum til dæmis úr